Sherono, kida sherono, shje jindano sosai min ɗuko gin shire lapiya lapiya, shire ma she duko gin mum she jindai lapiya lapiya woi wonduwoi niniu, ɓalaɓala lakiu, woi kome lakiu, kara duko ma lapiya min ki womin ya komiu. Amma na godiro, godiro puro puro mondo, min nini min duko, puroguru ma a bini, woi wonduwoi nini ɓala woi mini yimaiyu, mini yimai dai, mu gode. She damoro, na damoro, she damono, na damoro, she damono, na damoro. La barka mondo, na nini na nini na nini na gode na gode, puroguru bla ayemini gin lapiya, puroguru bla ayemini gin lapiya puroguru bla ayemini gin lapiya, la barka mondo, la barka mondo la barka mondo na godiro, na godiro, na godiro na godiro puropuro mondo, puroguru bla bak mini lapiya, puroguru bla bak mini lapiya, puroguru bla bak mini lapiya, la barka ma ji puro la barka maji puru, la barka maji puro, na gode, puroguru ayemini. Puroguru ayemini, puroguru ɓomu wom am tumai, la barka mondo, puroguru ɓomu wom am tumai la barka mondo bo shi washeneu, bono washejiu, min nene, min nene, min nene, shire ɗum puroguru ɓoro boi mi ate duko yiki lapiya lapiya bla duwoto lapoya, la barka ma ji puro, min lammai kishimi, bla ɗuwoni ɗuko gwang puroguru, goto mamai shi yangha, la barka mondo. Woi wonduwoi nini ɓala woshi yanghau, shi yangha na gode, puroguru bla ayemini, puroguru bla ayemini, la barka mondo, mu godiro, mu godiro, mu godiro, mu godiro, mu godiro, la barka mondo, sai godiya, mu gode.